די וועג צו באקומען גענונ שלאף. איז קודם דארף מען וויסן צו גיין שלאפן גענוג פרי. מ'זאגט אז צווי שעה פאר, איין שעה פאר צענע, איין שעה פאר צוועלעווע איז ווי צווי שעה נאך צוועלעווע. סאו, מ'זאל גיין שלאפן ווי פריער, צען אזייגער. און אזוי רוהט מען זיך אויס, און מ'קען אויף שטיין אפילו פרי. באט, אבער אויף צו שטיין שפעטער קען געבן נאך שלאף אר די קערפער.